Edziban a mepɛ n' papaapa yɛ ɛmo na nkrakra. Odzikan, medze nsu besi do gya do na mahohor mo mo noho egu m' na megyaa no ma oehur. Na afei mahyɛ ase dɛ medze nkrakra no ho ndzɛmba ne nyinara so. Mɔbɔ mo nkwan n'ase na medze mo ntorɔba na mo muoko a manyam ne nyinaa egu m'. Mowie a medze me nam aka ho. Nkwan ne ben ara a na metuei mo mo no so na medze abɔ do, medzi.